<noise> jaran maɗa ko njarata, boyri ɗum ma timaɗa nun na gottum ko fere yalla a subake, ngatta juri na suga, na goɗɗum no fere,. Ko ɓuri wodugo won tawe gatta maɗa juri, <noise> kan woni wala fu to torra suga to ɗuɗi ɓandu fu naunata.